Si ñaan rruba min kwenta ba ninun' min sisi ka min 'i ruhuo' ni'hio' tukwi', 'ngo tukwi' re' nne nga re' ni ka min 'i ruhua rman ka nihia' ruhuo' ni ta min si ñaan rruhua ba ni'no' mun', ru'min ba 'ngo ne'ej lí ni si ñaan rruhua min kutukumin tukwi' nej be'é che ka'min nej, ta kunukuo' kachij 'ngo ne'ej lí ni sisi ri' run' a'min' sani, ta min 'ngo si ta si ni'ñanj si ta'bi' tukumin' 'ngo nukuan' a'min' 'ngo nukuan' 'hio' ta min si ña'an rruhua, ta ni bé ke ta min 'ngo si chakaj lí kwenta kabi lí ka'anj lí, kiniin' si min 'ngo si sa' 'ngo si tukwin' muun' 'ngo si be'é che ka'min', ni bé ta min ta taran' si ña'an ba nino'.